Da dlam dləgwa gaɗa abən ka ta abən nin da bi nuta aam aam bai don shar a ci gaudak kasutuku, gaɓdi sharre nin se ka nupki na dləgwangu kaci, kapɗi shar nin ka nupki na dləgwan kaci. Kantau shar rugaran a nta bai nta amma sosai bai karak bai, amman na dləgwan ayan gara pələd pələd kai ko da bazhi na aɗa gara ngum inde na dləgwan nin ɗirɗau təta bai amma na dləgwan bi nin a jəba "widi a wudi a wudi" ii wura gənən. Dləgwan a tamba ntak shar toh a a kunu dləgwaningu dləgwan dama dama na dləgwanku na dləgwan gambaram na dləgwan gaɗi'ik na taɓisa na chakoɓi na ja dləgwan gababərai na gagəshin shi duk. So sutuku duk rakangu a rakangu "a tai a a" taimakata rakan a bən ii bazhi, inde na shar na dləgwan bi nin ɗirid kə bashi ngum a dlam kade bai a dlam sosai bai a dlam kade bai. A jiba takwas bashi kə nən, soba da haka inde na dləgwan nin tanke a rakinan gara kaikai inde kata na abən na dləgwan ka sa aam i aɗau. Da a tlanu nin ka kəmu bazha ci səlak ka na bee bai se ka ba abən daman ka ti bi ii go bee ɗagai <noise> na dləgwan bin ramaɗ gu mena dlam təta amman na dləgwan nin tinin ka ramɗa du kano ii fara anta ye a dlam na təta bai ka gani.